Polo craru... ain pratus abondu que me gustava de deprendel a cozinal... Un ponel, una güena pesca al hornu, que axolá i puyera de governá-lu... qu'enque paeci cenzillu, ai que sabel tomá-li'l puntu pa queá-lu çugosu i gustosu. Tamién quieru sabel d'avial un güen curri indiu colas sus especiis i los sus gustus intesus, que sonin un mundu aparti i no es faci de hazel-si col equilibru perhetu. I güenu, dentri los postris, que sonin tós mu enreosus d'avial, me queu cola baklava de Turquía, un rebuju de nuezis o pitachus con massa filu bañau en miel o almiba. Riquíssimu!